Ty fomba fanova zavakanto haiko aloha: mihira, mititiky gitara na mititiky batera, mamoro hira na manao tonokalo na mamoro tonokalo na mamoro tantara.